Eey, ko fiyaangu ngal, sabu plastic ngoni waawde jaɓɓude njangol e nguurndam ngal. Plastic waɗi teddungal ko fiyaangu e hoore e wuro, ɓe njifti saɗaande ngal e hoore rewɓe. Kadi plastic waawi hokkude fiyaangu e teddungal ngal e nguurndam.